kiti ti numintuva nimitú sinu ti kósi nii yo´ri kuu ña taku isu ka ra takuntiu na yaa ña ñuu ntavi yo ra ta sanintiu takuantiu yuku kuantiu ra a ta kuu íntiura kua´ra yuku ra kísia ra kaxtuun ra nisira nùù isu ra a´su tina a ra sa tikini ntuva sinu Kuri riso yanu sátasinta ri ñaa tásinta tina ka na Kuri tasiri isu kuuri riso isu ka ra kinintuva kini tu sinuri ra ko´so kunteenta kò´o kunte tina ka nii ri ri´ka tyi tika ra tiuun kua´ri ra iva uvi ni ka´va ri ha´ra ni sávi nu´ri sa´vikua´ri ra tika Kuri kinintuva sinu ra ñaa a´su ni tii kú ñaa lesu ka ra sani tika ra kiini mi sinuri ka tiun a´su vityu isine ivali iva uni kumi ni nta´va ri in kee´se ri vityu kuii ko´so nii´yo ri tyi tika Kuri sini yu ñaa ti u-m tikinintuva kinitu sinu ra ti uvi ntari kla Kuri sini yu tyi ña kò´o ta ta ku tá´a ka kura sini ka tyi ñaa kaa´nta taku kua´yu ka taku na yaap ri ka ra koo´so in niiri ka nta nam,i kukui´mi ri sa niiyo ri ka´nta ra ñaa ti tuaña kaxtuu´n lu tá´a ka nùù ñaka hua sini yu kaa´yu si kiti ti kiní sinu kulu ti ni kaa´yu in uvi ri yo